اذا تقدمت اسبوع بالزمن راح اشوف بناتي شلون جاوبو بالامتحانات لان هسه هم كلها امتحانات وبالي يمهم فيعني هي اكثر شي